Te yaa chi ja jamada jakunida este jaku´u va´a inida nasa kasa´a mole, mole kua kaka chii yuka kuu in mole in suni asu jaa chi yuka kua ja ni kajanuda jii te a yuka kuna mole tradicional ya yua kunida ja ja ka va´ainida ntasa kasa´a.